प्राय त मयुरले आफ्नो रङिन प्वाख प्राय आफ्नो आत्मसुरक्षाकि लेखा गरन्छ। जै बेला लागन्छ मुइलाइ आक्रमण हुन्लाछ भन्डे अनुभव भयापछा यउइले चाइ आफ्नो प्वाख फैलाइबटी आफ्नो सरिर लाइ पुरा ढाकन्छ जैले गर्दा उइ माइ चाहि कसै जनावर ले आक्रमण गर्दा कि लेखा गारो हुन्छ । यै प्रकार ले मयुर ले आफ्नो प्वाख प्रयोग गरन्छ ।